Mbali nawaiya <hesitation> a t'lakdu ndo mna to aman tinta man inziga a ran tanta kate zhikla dakwa intakahaya imanami a potunba a ngoslimba ingatsa'a, dakat nga nzaw kata to aman dalaigba a na wudaihiba ta takahaya inana tsikad nana tsikaɗa kutkata a simngida nga monami a simngida kata apirik nga ndiya nga siya'a, ngaduwa gali nga penva nga belyam nga pen masla hakinga nga pen katskats maslahakinga a nga nyi kata ngaba nga sawal t'va goli ndohi tashawala a vasa'a. a nzing katata to saboda haka a gedsa dakwa zhikle da takahanga yikam a igeda a gwadka ingwatsa igudabi ingwatsa nga nza na golinga nga nza lemlema nzwanatin ingana tingabi nga nzainga awai skwi tadakwa skwi indi man zhikle sanga tsaga vina sasata wai zhikle da tsangawdapa gudam a nzi skwi di mama asa ngats nga sassata ndohi basida ngame a ta baslda ndihi a gede me ta baslda ndohi a gudeme ta baslda ndihi a geda milli tingadu a karka skwi man inshkna kam a ndawa ndawba a kwala 'azibi man ndo man inshkna kam zhiklie a takahana klan <hesitation> <noise> a daina tpa to aman tinda indainawda. Ta gana ta dawda ta go̱ a milli ningade to tinda man nga zhebin in vanga wudiyara waid ndohi ta basidtaba wai zhikle darat tsivid in mitsi ngindi man nga jakkada satta wai zhikle da putdawa tunaninga skwi mdi mana mbabisa a mitsi ngindi man nga jakkada satti wai zhikle da putdwatu naninga skwi mdi mana mbabisa <hesitation> a mitsi zhikle asa ngatsnga kla buka diman daw dawa viziyabinsata a mbib a wai zhikle dakwa datahanga an ndawa ndawa ana sluwud hinga'a nga nzainga a na ndawa ndawa gudu awai zhikle a goda takahanga yikam islimbada agwad intata mba iageda intata ambibi skwi man zhikle tsikaka sai ka gi sosiya a vina intsi kad mbila'a amba intsikad ambilaba t'mana zhikle to kosmaka kada gwa ka yaman igowa a nzalga kide ndo mana a giskwi innasa zhikle man vaka vibi invakava dakwa. Kos kaz'ada gika igiva zibi sai a maya a nzinga sata zhikle a gadataka hanga a gada pirang millinga skwi indi mana mbibi mbibi a wai zhikle dok datsanga datsangaw dapa gudum anga nzai nga ara diman nga nza tuwudum ana ndihi ana ndi injaka ɗa gudam sasasta awai zhikle da takahanga a nzakwon gudam dakun inzi kata arasat katƙam ma ngude nzi a ra sata katkam wudum a gidasha a man ma wudum ingidashke ngadademe kasakam ma wudum ingidosa gi gmbili a wai ngagwada nzakwanga a simstad ndoli indi man ta giya skwisa satata ata pir ndo a ma skwis satata a wai zhikle da vata in gikakke a tajakda skwi indi man tagaya sata a nga nzakwana ana tmga gudum ko tagwad ka gwats sldambad duniya tantabaka gwats harkida sata anade zhikle bukka slimbad ndo nasa tagwad bukka a slambada gwa azibi dole ka findiv.